A kam ne̱ tu̱u̱ a lo̱o̱, me̱ lamke̱l me̱e̱ mi̱ ma. Me̱ lamke̱l <hesitation> kaaru̱wa, me̱ lamke̱l tẹnjẹ mi̱ ma. Ko̱ ke̱e̱du̱ ko̱ mi̱ saa so̱, me̱ mam na me̱e̱, me̱ mam na te̱nje̱. Me̱e̱ ko̱ na di̱ye̱n mi̱ nta diin mi̱ nyaata a- a koma di̱, yaa mi̱ mmiyewe di̱, mi̱ yang te̱mo̱shi̱ be̱e̱ mi̱ yuum kam lo̱o̱ me̱ di̱shi̱n. Na mi̱ nde diin ka na di̱yẹn nbo̱o̱ro̱ bu̱ti̱ nfayẹ de̱ di̱, na mi̱ nde <hesitation> me̱e̱ ko̱ mi̱ nyaata koma yaa mi̱ mmiyewe di̱, be̱e̱ mi̱ yang yuukel dure mẹ, yaa mi̱ yang nyi̱ye̱. Me̱ lam tu̱u̱ a lo̱o̱, tu̱u̱ a lo̱o̱ ko̱, me̱ makkẹl me̱, me̱ makKel Kaaru̱wa, me̱ makke̱l te̱nje̱ To̱, wani̱ maa yi̱karki̱n, wani̱ maa yi̱karki̱n nai̱. Yi̱karki̱n ne̱ she̱ nai̱, mbwe̱ndu̱ wu̱ mi̱ bi̱li̱ng shi̱, ka mu̱ mma di̱, di̱ye̱n na mu̱ nkun mu̱ yang maa shi̱i̱r di̱, na mu̱ nde tu̱u̱ a lo̱o̱ ko̱ yaa mu̱ mmiyewe di̱, fo̱no̱ yang yi̱karke̱l mo̱, ka di̱ye̱n mu̱ nko̱l bu̱ di̱, na mu̱ nde tu̱u̱ a lo̱o̱ mu̱ nyaati̱n yaa mu̱ mmiyewe di̱, be̱e̱ mu̱ yang lamke̱l Ki̱nal yin ko̱ di̱shi̱n. Fo̱no̱ ti̱bshe̱ ni̱bi̱ so̱ ma shii ma tu̱u̱ a lo̱o̱. Na mu̱ mma bu̱ tu̱u̱ a lo̱o̱ di̱, mu̱ yang yuu dure mo̱ na te̱e̱? Mu̱ yang yi̱kar bu̱lle̱ mo̱ na te̱e̱?. Tu̱u̱ a lo̱o̱ kwang, na mu̱ mma di̱ yang yi̱karke̱l mo̱. Ka di̱yẹn mu̱ nkuwo ndi̱re̱ dum kukune, na mu̱ mmiyewe tu̱u̱ a lo̱o̱ ko̱ di̱, ka mu̱ nde me̱e̱ ko̱ di̱ nyaata koma be̱e̱ mu̱ mmiyewe di̱, mu̱ yang yi̱karke̱le̱ du̱ro̱ ko̱ nko̱l bu̱ o̱, be̱e̱ mu̱ yang yi̱kar be̱e̱bi̱l mo̱, be̱e̱bi̱l mo̱ ka nkam sobkin, ka mmaake̱l sobkin di̱, kanti̱ ke̱ bu̱, na mu̱ mma bu̱ tu̱u̱ a lo̱o̱ di, mu̱ yang yi̱kar be̱e̱bu̱ ko̱ na te̱e̱? Mangke̱ na tu̱u̱ mu̱ yang yi̱kar be̱e̱bu̱ ko̱. Make̱l tu̱u̱ a lo̱o̱ kwang. Make̱l tu̱u̱ a lo̱o̱ kwang, fo̱no̱ ti̱bshe̱ ni̱bi̱ mangkẹ ma shi̱ na mu̱ mma bu̱ di̱ mbwe̱ndu̱ mu̱ nkuwo, fo̱no̱ ma tu̱u̱ a lo̱o̱ ko̱ she̱ ki̱di̱n tu̱u̱ ki̱nake̱l nye̱ do mbwang mu̱ mma tu̱u̱ a lo̱o̱, fang deddede be̱e̱ dem, Di̱ye̱n mu̱ nyo̱o̱ tu̱u̱ a lo̱o̱ fang deddede be̱e̱ dem, di̱ shi̱ ko̱ tu̱u̱ ki̱rke̱l kwaan ne̱ nye̱ na makke̱l tu̱u̱ a lo̱o̱. Amma makke̱l tu̱u̱ a lo̱o̱ kwang, wani̱ ma yuurum nai̱. Mu̱ de di̱yẹn yaa mu̱ te̱mo̱ shi̱i̱r be̱e̱ mu̱ dakum a lo̱o̱ mo̱. Ka na mu̱ mangkẹ na she̱l- dangme̱ di̱, na mu̱ nde tu̱u̱ a lo̱o̱ ko̱ di̱yẹn mu̱ nyaati̱n di̱, yaa mu̱ miye di̱ mu̱ te̱mo̱ she̱l- dangme̱ be̱e̱ mu̱ daku̱m. Fo̱no̱ ko̱ na mu̱ mma tu̱u̱ a lo̱o̱ di̱, fang yo̱o̱ nunge durshin nai̱ mbwẹndu̱ ki̱nake̱l nye̱ mu̱ mor, mu̱ kuwo sholle mo̱ mbwii fa, mu̱ so̱ sholle mo̱ mu̱ nyo̱o̱ti̱n di̱r adurshin, amma fo̱o̱re̱ diin be̱e̱ mu̱ faa ni̱bi̱ nno̱m di̱ ndo̱ku̱m ni̱n di̱shi̱in. Yaa me̱cce̱ ko̱ro̱ she̱ di̱shi̱ ko̱ ki̱nake̱l nye̱, nyi̱ mangke̱ lam makke̱l tu̱u̱ a lo̱o̱, amma makkẹl tu̱u̱ a lo̱o̱ kwang. Di̱ye̱n na mu̱ mma me̱e̱ di̱, me̱e̱ ko̱ mu̱ nma do̱, mu̱ kwi̱i̱ yaa mu̱ miyewe mu̱ te̱mmo̱ she̱l- dangme̱, mu̱ kwi̱i̱ yaa mu̱ miyewe, mu̱ te̱mmo̱ kada be̱e̱ mu̱ bo̱tta ku̱nge̱l mo̱, mu̱ kwi̱i̱ yaa mu̱ miyewe, mu̱ saari̱ngmi̱n kada na be̱e̱bi̱l mo̱, mu̱ kwi̱i̱ yaa mu̱ miyewe me̱e̱ lammo̱ ka nkar be mu̱ yuum dure mo̱ a kam lo̱o̱, fo̱no̱ ti̱bshi̱ ni̱bi̱ mangkẹ ma shi̱. Na mu̱ ma tu̱u̱ a lo̱o̱ yang yi̱karke̱l mo̱ nai̱, yang maake̱l mo̱, tu̱u̱ mu̱ mbi̱li̱ng de̱ di̱shi̱ mu̱ yang maashi̱ di̱shi̱n. Fo̱no̱ me̱ maake̱l maake̱l ke̱e̱di̱ na fi̱le̱, nyi̱ be̱e̱bi̱l nye̱ ko̱, di̱ shii nkari̱ng de̱ nkari̱ng yaa me̱cce̱. Na mu̱ mma tu̱u̱ a lo̱o̱ di̱ be̱e̱ dem, mu̱ mma tu̱u̱ a lo̱o̱ di̱ be̱e̱ dem. Na so̱ be̱e̱bu̱ mfaa faa do̱rki̱n a sang ti̱ye̱ru̱mbu̱l shiye, na di̱ye̱n mu̱ nyaa yaa mu̱ ndo she̱l di̱re̱ di̱, dekkel she̱l di̱re̱ nkwang bu̱. Ai na nyi̱ nye̱r nangshi̱ na be̱e̱bi̱l nye̱ tun bi̱i̱le̱ bi̱i̱le̱ di̱ na nkuno di̱ ya nyi̱mshi̱ so̱ de she̱l di̱re̱ nKwang bu̱, fo̱no̱ nyi̱ nye̱r bu̱. Ko̱du̱ nyi̱ nye̱r bu̱ e̱, be̱e̱bi̱l nye̱ nlam bṵ, fo̱no̱ na nkuwo we̱l du̱ro̱ nlam de̱ di̱ di̱ye̱n nyang yaa ndeshi. Nyi̱ di̱ nyi̱ nyi̱ kari̱ng be̱e̱bi̱l nye̱. ti̱bsɦe̱ ni̱bi̱ daa mi̱ kiyeshi mi̱ so̱, ti̱bshe̱l nye̱ di̱ nyi̱ nyi̱ kari̱ng be̱e̱bi̱l nye̱, nye̱ kari̱ng be̱e̱bi̱l nye̱ nai̱. Adure tu̱u̱ be̱e̱bi̱l nye̱ maashi̱ ki̱ni̱ng a te̱ti̱me̱ ko̱ nkwang bu̱ e̱. Ko̱ she̱l te̱ti̱me̱ ko̱ ncero do, be̱e̱bi̱l nye̱ nyo̱o̱tɪn nunge adurshin. Mu̱ nlam bu̱ fo̱no̱ mu̱ sso̱ mu̱ yang faashi̱ fo̱o̱re̱ diin. Mu̱ yang deshi yaa mu̱ te̱mmo̱ tu̱u̱ yaa mu̱ nkuwo de, mangkẹ nang she̱l kuwo fiye ko̱ be̱e̱bu̱ ko̱ kuworungshi a kam waya wu̱, di̱shi̱ kar kari̱ngke̱l nƴe̱ be̱e̱kati̱ng. Be̱e̱kati̱ng di̱ye̱n di̱ nsabbu̱ti̱ adure waya, kar mangkẹ na tu̱u̱ ku̱u̱ra ke̱lle̱ shiye nkwang de̱. Ti̱ng be̱e̱kati̱ng maa ku̱u̱ra ke̱e̱di̱ kwange̱ do, di̱ maa tu̱u̱ kwange̱ do, di̱ yi̱kar ti̱ye̱ru̱mbu̱l shiye na nyi̱ƴe̱ru̱mbu̱l shiye. Mu̱ na mu̱ nkuwo bo̱l mo̱ maa tu̱u̱ a maa tu̱u̱ kwange̱ di̱, mu̱ a nyu̱wo̱ le̱bdi̱r re̱ mo̱ li̱m li̱m. Fo̱no̱ na di̱ƴe̱n bwi̱ye̱ ni̱bɨɪ yaa fu̱ so̱ bwe̱le̱ wani̱ mangke̱ ndo shi̱i̱r a lo̱o̱ wu̱, yaa fu̱ so̱ di̱ye̱n, bwe̱le̱ wani̱ ndo shi̱i̱r a lo̱o̱ wu̱, mu̱ so̱ mu̱ de dure mo̱ mu̱ di̱kta mbu̱wo̱. Mangke̱ kwangki̱n, nyi̱ fi̱l be̱e̱bi̱l nye̱, be̱e̱bi̱l nye̱ yaa me̱cce̱ a nunde kwange̱, di̱ nyi̱ ma tu̱u̱ a lo̱o̱, na so̱ be̱e̱bi̱l nye̱ mangke̱ mwi̱ye̱ke̱l nye̱ na ke̱llẹ ma tu̱u̱ a lo̱o̱ di̱, ma tu̱u̱ a lo̱o̱ kwang. Mu̱ ma me̱e̱, mu̱ ma ki̱yake̱, mu̱ ma te̱nje̱, mu̱ ma we̱ne̱ we̱ne̱, na mu̱ mma di̱, wani̱ yi̱karke̱l nye̱, wani̱ maake̱l nye̱ yuurum. Fo̱no̱ ki̱ni̱ng na mu̱ mma di̱, mu̱ mu̱ nyo̱o̱ bu̱ di̱r mu̱ so̱ nwo̱l mo̱, ka mu̱ nyo̱o̱ di̱r di̱ fo̱o̱re̱ diin ni̱bi̱ be̱ ndo̱ku̱mke̱l mo̱, di̱shi̱n so̱kane̱ nke̱e̱bi̱ wo̱lmo̱. Di̱shi̱ tu̱u̱ ki̱nake̱l nye̱ na ma tu̱u̱ a lo̱o̱. Fo̱n daa me̱ bi̱li̱n ma tu̱u̱ a lo̱o̱ do nkaa deddede, di̱shi̱ kungkel nye̱ nyangkale̱, mi̱ mangke̱ make̱le̱-le̱ tu̱u̱ a lo̱o̱, nyi̱ fi̱l be̱e̱bi̱l nye̱ na mu̱ we̱ fi̱l bwi̱ye̱ mṵ so̱ dede tṵṵ a lo̱o̱ di̱re̱ di̱ ma nde. Amma na nyi̱ mfi̱l bṵ be̱e̱bi̱l nye̱ di̱, be̱e̱bi̱l nye̱ we̱ kuwo fiye a ta̱me̱. di̱ye̱n ma̱a̱ na mu̱ lamshi̱ nshi̱i̱r a kam lo̱o̱ mu̱ nyi̱ye̱shi̱ na be̱e̱bi̱l mo̱, mu̱ la̱mo̱ wu̱ be̱e̱ mu̱ nyi̱ye̱ be̱e̱bi̱l mo̱, na be̱e̱bi̱l mo̱ we̱ faa daku̱mki̱n na no̱o̱ki̱n a ka̱m lo̱o̱ di̱ fa, bo̱l mo̱ ma nyaa fii kuwo tṵṵ a lo̱o̱ di̱re̱ budum ye̱ so̱kane̱ yaa shii yang de shi̱. Fo̱no̱ ti̱bshe̱ na nyi̱ nlamo̱ bṵ nyi̱ nye̱ bṵ na be̱e̱bi̱l nye̱, kwe̱nyi̱ne̱ na be̱e̱bi̱l nye̱ di̱ nkuwo tṵṵ a lo̱o̱ di̱re̱ di̱ nunge shiye we̱ ce̱nte̱ng yaa ma ndewe de? Nyi̱-Nyi̱ yi̱kar be̱e̱bi̱l nye̱ kakam kakam, nyi̱ nyi̱ nyi̱kar be̱e̱bi̱l nye̱ adure yaa me̱cce̱l te̱ti̱me̱ ko̱, di̱ be̱e̱bi̱l nye̱ faam dṵṵrki̱n a nunde kwange̱, di̱ be̱e̱bi̱l nye̱ ma nyaa faam mwatati̱n fu̱m a fo̱o̱ro̱ dooshi e̱ na nyi̱ nnṵngku̱r di̱ fo̱no̱ be̱e̱bi̱l nye̱ yang dṵṵrki̱n a nunde kwe̱nnye̱ na nyi̱ mnṵngkṵr bṵ di̱ kubune she̱ nwo̱lyo̱ng, di̱ye̱n na ni̱bi̱ di̱ ntawe̱ di̱ so̱ mbo̱l wane̱, di̱ye̱n na ni̱bi̱ di̱ ntawe̱ di̱ so̱ mbo̱l wane̱, fo̱no̱ kwe̱nyi̱ne̱ ma nyi̱ nyu̱wo̱ kawa, nyi̱ yang nyu̱wo̱ kawa a nunge le̱ ni̱bi̱l nye̱. Nyi̱ maa kanadi̱ nyi̱ de, nyi̱ yo̱o̱ be̱e̱bi̱l nye̱ a dur nunde o kwange̱.